<noise> من الوجبات الخفيفة الممكن الزول يتناولا القيمات في الصباح يعني مع الشاي بتاع الصباح وتاني الطعميه سندوتشات الطعميه ممكن قبل الفطور او بين الفطور والغداء ممكن سندويش بتاع طعميه والفول السوداني برضو مع البلح احيانا